हाँ, बांग्लादेश को इतिहास भी गणो रोचक छे। पहला <hesitation> पहिला पाकिस्तान को हिस्सों रहया। बांग्लादेश पाकिस्तान को एक हिस्सों रहया था। जिकों पूर्वी पाकिस्तान बोलत। पर उन्नीस सौ इकहत्तर में, बांग्लादेश के लोगन को संघर्ष करना पड़ा। बांग्लादेश के लोगों को घणो भेदभाव झेलना पडयो। पाकिस्तान का पश्चिमी पकिस्तान का भारत के सहयोग से <hesitation> जो सहयोग मिलयों उस से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना पडयो और एक अलग देश बनयो।